उत्बिद कोनु केन्दिअ स्थयु ब मगोजु न थके। किन्तु उत्बिद् होइसे जिबित् जिओ। निज परिबेखर् प्रति हहयु जनए, उद्दिपकर् बोलि, उद्दिपकर् बोलि, प्रति प्रतिकिअ जनए, प्रक करे अरो प्रतिकिअ लोगत् खप् खए। अरु इकिनिते कबपरिजे उत्बिद् होइसे होन्मन्, जन्त अरो विबेसन जुग इब। तेल लुक अन्यन जिब बिग्यन्, इब बिग्यन् अरो असरन। क्रिय करि अमे, तोकिति जोगत् खनम् अमे भल् दोरे, भल् दोरे बुजिबोले अरो प्रक्रिय, अरो प्रखन्ख करिबोले, करिबोले कम् कोरिबोपरो।